Esta sa´ña kasikidá ñuú ma san antonio ka kasikidá inka in a equipó equipodá jin inka equipó ranchú inka ranchú te ni ka kunténa, yuan te ka kasikidá ka kontéda in barriona konteda in barriona ja skinda pero ka sa'a divertirna maada pechúda ni ñuú kuenta equipo ku te tu saaniga skeeda saanida untedá pero in ni kú.